Dunyo bo'ylab <hesitation> yetti mingdan ortiq tillar mavjud. Va hisoblashimcha bu tillar <hesitation> turli xil mamlakatlarni o'zida bir nechta tildan tortib ikki yuz uch yuz tilgacha bo'lishi mumkin.